مشروبي المفضل اهو شاي الليمون مع النعناع انه اول شي عشان اسويه <hesitation> لازم اسوي شاي اخضر عادي وبعدين احط فيها أوراق النعناع و- واعصر عليه ليمون في النهاية